צו אויסוועלן א גוטע פאסווארד זאל מען ניצן צום ווייניגסטנס צוועלף קערעקטארס אויסגעמישט מיט נאמבערס און ספעשל סימבאלס, מ'זאל נישט ניצן קיין גאנצע ווערטער וואס האבן א שייכות מיט די מענטש צום ביישפיל די נאמען אדער זיין געבורטס טאג, ס'מאכט גרינגער פאר מענעטשן צו קענען געסן וואס דאס איז.